أنا ما أقدر أسبح, بس إذا كنت تبي تتعلم السباحة, أفضل تبدأ بالتدريج, تتعلم أساليب السلامة, في العاصفة البحرية الوضع يكون صعب, لأن الأمواج تكون قوية, إذا كنت سباح جيد, ممكن تحاول تطفوا, لكن أمان دائماً يكون أول شي تفكر فيه, لذلك الأفضل تجنب السباحة في هالأوقات الصعبة.